Ago naka, vanua nai ania roa’va vabuanaka amaai a’ao urame da osidi osidi iebo iebs egana amai agana surma nai a’anana ai vava’u na eogu, ekaral’u, ekerai’u noku na esina’a a’anana aida’u na ena vanuana mai aua’a na ena vanuana, a’anana mai evoda, evoda da ba’ana gaga. Noku ai aogaga nai vavaina, a’anana nana a’va’au, ava au reataim nana, nana aogaga nau vaina, urame da ava onida ai nana vagana aua’a na ena vanuane, anana moana ekuana, evabuga, urame da gevaoni’u oma mia, verani be vegana. A’a urame na egenana eva oniu, esia mai kagana e’u ruma nai isa eno. Avaone asia veo. onove vagana gera da adi ekava. A’a agonai a’anana kuku gagada a’ani roa’va vavaina rai’una da eceau ovinai. noku ai ana edo agana gori. Agana gerea amai gana a’anana vauana festinana ai avanaina, vanua na unauna nana aruie amai agana gerea baga noku ai gana uga agana aonanai a’ananai vaiaruna emai, vaiaru naka emai aisania, arab’y vakuna abia vaianuna ao’onia. Vaiaruna ero eveau anana da eveau ananini ero, maisai eveaoa a’adina. Maisai maisai eveau noku ai esio egana evagaido esio agana, na rai’una a’anana da eveau ovinai be a’anana kuku gaga’a de a’ani roa’va ounanai. Ai a’anana eironiu agana do gana do, agana do gana do aonanai is’ai kauda vaida. Kenekene’u nai gegana gerea a’adina. Ogogu noku ai amekau esia veo isa rovaniga be aomai a’anana kauda vaida ge kao ainiuva eaena noku ai ava gai agana gerea agana ko ai ava gaidono asia veo da vagana do gana do ai kau’u da a gemekau asia ai vaero vairo. Ai kamasia ai inana aruia agana ai, aida’una ena vanua na aruie ai aua’una ena vanua na aruia ai aua’una ena vanua na ai ava aba’a agando gano do aonanai koada a’adada gepuru noku ai amekau asia veo, v aero vaiso noku ai aeroviro amai, noube aida’una ena vanua kapea da ura me dada vaidada, gemai a’a vanuna egenaka aru’ia anana gemai geboebo. Aerovairo agana a’anana ai a’aenanai agava ridia, agavaridia noka ai igana boubou, ava onodia asia veo, nana agana gerea va ko da agana ovinaiva. Ia’adina agana va a’anana vaiaruna ka aisania va, maiaruna aisania va a’anana vaiarune ka aisania va. maiaruna aisania va kaimurinanal, ai kauda kenekene unai geganagerea va a’adina. A’anana ai gegau venia. Mai isaero vanuana igana aonanai a’anana ai urame da genaedo. gesia ai isa nau uanai. Viaui uanai ika a’anana kaiaromai nai a’anana. Isai kauda vaida gena eda genau a’adina, gena edo genau a’anana noku ai isa nida noku ai urame da ge ko’ore gesia. veo onove, uva gaido, kau da vaida kaiaro ganai gena dedo genauva ounanai da isa naedo, uva gaidono arunai isa ava isa vio rida, eda gana, eda gana i’o idada eda bua be noku ai isa naedo isa nau, noku ai iva onoda, ai gevaono mai gesia ok boumai nai ai ok iava ainimai, ai boudadai genau genau gevanai gegana, inoku ka murinai ai naida iodi odi obu mai noku ai i nau vanai, ivanai igana avisakai a’anana ai vava’u da iada akamai nai gemia geigei’u na vavine na, ia da bou dadai akamaina gemia. Igeaegeae a’anana ai geigeimai na vavinenana egau veniu ona oganava aena omai, asia veo urame da osida iebova, esia. oreba reb ava, ona abunai ka omai ona kau da vaida geisaniova gevaono mai v age gana va ona mai ogana gae va, asia kau gava da aka, gesia vavamu da dia ona nai a’adada geisanio va a’a gereana sinavananai ogana do gana do gevao no mai, gesia va o veo, ia kauna i’ianana igana gere, ge unagemai gava ono mai va kauna vegana oua nana ena vanuana eka va, isania va noku, iva mekau’ava noku ero emai va Ai amia egana egana a’anana ai ra’uda ai ko’a badinana na i’inanai agana gere agana a’anana. koada egege aisanida ko agana do. agana agana isai kauda kaia ro’unai gegana gerea a’adina be ai amekau noku ai, aero naino amai. A’ana gegau vemu gaga. urame da. gesia. ona. muri. muri aonanai vogana gerea voka a’anana vo ouraro noku isa gana boubou isa gana viruio. noku ai na aogaga ava ono da asia be a’anana ava ono mai maora ua’a da uono ounanai agana do ganado. noku geigei una eva ono u. muri. vogana gerea. vogana gerea vairo voka a’anana da oma vavai.